E, nmifu dato nafthuro bhenyam dho alkamari, konyam dho mari dho chakachakeni, nmifu dhanon banak asavere ore, nmifu dho nyamadum, ndense dagawa mejotina.